Tena hitako reraka be mihitsy ny endrikao. Eh aiza ve ka amin'ny firy alina ianao vao matory! Miasa foana! Fa raha mba tenenina ny lehibenareo hoe mba asiana lera ma- matotra hoe amin'ny firy ka hatramin'ny firy ianareo no miasa dia rehefa inona no mba maka aina? Sao dia kosa mba tokony hangataka fotoana ialan-tsasatra ianao? Tsy haiko, herinandro dia mba misintaka kely tsika ohatra!